<noise> Karazana voankazo maro fantatro a: paiso, manga, kaki, mananasy, ledsi, voasary, akondro, papay, <silence> Izany izy dahôly e. <noise>